sitten kasken kaskenpolttoa ei varmaan vielä puhuttu silloin
se voi jäädä se pitäisi sitten alkaa siitä siitä ihan hakkooksesta -- niin kuin se alettiin ensin -- ensin vesottiin kaski se paikka mistä nuo on kaikki tuossa mitä näkyy niin niin niin minä muistan kun niissä oli kuhilaat tuossa metsässä ja se on nyt sieltä on paljon paksumpia puita pois hakattu tuo sitä on koko pitkälti tuonne Lehtoon taloon päin ja se oli se oli ollut sitten kaskiviljelystä
minkälaiseen maahan se kaski tehtiin
no se oli sai se olla - ei ihan sellaista ohutpintaista että parempi olisi ollut sellainen maa missä missä on vähän paksumpi multa se onnistui paremmin se oli ensin vesottiin vesurin kanssa sellaiset pienet puut poikki ja sitten sitten tuli se kirvesmies niitä oli paljon siellä väkeä kuka naiset sitten vesoi vesoivat niitä hoikkia puita sitten se kaadettiin ihan lakeaksi ja sitten se jätettiin sillä tavalla taittelihan ne sieltä sitten lampaille lehtiä lehtiä ja tuolta ottivat vihdaskoivuja jos oli hyviä vihdaskoivuja mistä tekivät vastoja tällä paikalla sanotaan - vihdoiksi niitä
lehtivihkoja
niin eikä ne ole millä kylvötään niin ne oli ne oli - vihtoja täällä mutta ne oli se olisi mitä eläville niin ne oli vihkoja ne oli sitten taas että niitä oli sellainen suurempi nippu ja niistä tehtiin haasiakin sinne metsään kaskimaahan ja siitä se talvella vedettiin tuotiin koti lampaiden eteen hakattiin ne koivua koivun ja haavan ja lepän lehtiäkin mutta siitä hakattiin - kokonaan lakeaksi se maa - mikä nyt kaskeksi oli suunniteltu ja se jäi sitten silleen ja se oli ensin kevääseen asti - kesäkuun alkupuoleen sitten se karsittiin ne karsittiin ne puut ne - ne jäi - oksineen sinne metsään ne puut kun ne - nyt kaadettiin sitten - seuraavan kesän kesäkuun alkupuolella ne sitten karsittiin kaikki puhtaaksi oksat pois ja sitten se oli siinä ennen juhannusta sitten se oli komea lekko kun se sytytettiin tulelle mitä suurempi ja - havuisempi oli niin sen paremmin se paloi ja sen parempi se oli vielä kun se paloi hyvästi ja sitten sanottiin rasiksi sitten jos ei se palanut se jäi rasiksi sillä viisiin
siinä oli suuri se tulenvaara että olisi mennyt metsään
niin no kyllähän se menikin siellä on nyt se oli joka talolla oli aina sitten ja sitten oli jäi sellaisia kalliopaikkoja niin nehän paloi ne välipaikat mitä ei voinut sitten kyntää missä oli kivikko ja oikein kivikkoa ja paljasta kalliota niin ne jäi ja paloihan ne ja sitten ja eikä silloin saanut mitään oikein kaupantavaraa se oli vain ne ja ne oli ne puut ne oli teloja sitten kun ne poltettiin ne oli niin mustia että kun niitä otti syliin niin kyllä oli mustan lyyssi ja ne poltti kaiken talvea ne oli aika hyviä palamaan
tehtiinkös siinä mitään ennen kuin se kaski poltettiin että ei se olisi tuli päässyt metsään
no ei siinä mitään erikoista mutta sellaista että tuulen alta alta sytytettiin ja kyllä ne poltti sellaista tulitietä että se siinä tuli sellainen - välkkypaikka että ei se päässyt riistämään sitten metsään olihan niillä vähän sellaista haaveilua siitäkin mutta kyllähän se ne sellaiset välipaikat - paloihan ne
sitä ei joka kesä voinut polttaakaan
no jos oli sadekesä niin se epäonnistui se kävi huonosti ja sitten se kun se tuli poltettua niin sitten se siellä oli sitten naisia ja mitä niin paljon kuin kykeni taloissa väkeä sinne ja sitten ne poltteli niitä pienempiä puita ne poltettiinkin tuhkaksi siellä rovioille sanottiin rovioiksi niitä oksat ja mitä jäi mutta ne telat pantiin ne rungot siitä ne kasasi syksyllä siitä sahattiin poikki rangoiksi ja kasaan sellaisiahan ne niitä sitten talvella polttivat ne oli ne paloi hyvästi ne oli näet sen verran paloivat siinä ja oli ylivuoden kuivaneet jo sillä lailla se sitten ja sitten kun se tuli tuli tuota - poltettua ---- selväksi siitä työstä niin sitten mentiin paloa kyntämään minäkin olen kyntänyt paloa ja se oli kohdin oksaista paikkaa kun se oli aura aina kiinni mutta kun oli hyvä hevonen niin se oli sanoivat siitä ne vanhat kyntäjätkin että tuota se oli aika ratevaa se palonkyntö
siinä piti olla erikoinen aura sitten
niin no piti olla se piti olla kohdin sellainen sanottiin että vinkkelissä että ei se että ei se ollut näin pitkin maata se oli ylöskyntö oli taas sellainen väärä ja mutta se oli kohdin ja siitä piti olla - pajassa nyt piikit tehty sellaiseksi teräväksi kantilliseksi hyvin terävät ne kulmat siitä se vei hienot juuretkin poikki sellaista se oli
minkäsnimiset osat siinä paloaurassa on
no siinä oli luotin ja sitten sanottiin kurjensääret ne oli sellaiset - köydet mitkä - siitä - aurassa oli ne oli kurjensääret kaksi - ja niissä oli lenkit päissä ja siitä meni sitten köydet vyököydeksi - sanottiin ne meni sitten aisaa ja se sitten vedettiin tiukalle sillä niillä vyököysillä niitä sanovat kurjensääriksi niitä rautaosia mitä se siitä aurasta auran nyt keskipaikoilta niitä piitä lähti sitten että sitten siinä oli nuora sitten mikä aisaa vedettiin tiukalle siitä piti olla siitä taas siellä auran toisen missä se oli yläpuoli niin se piti olla niin ahtaassa paikassa että se kesti hyvin kovasti painaakin että ei se katkennut sitten aisa eikä se auran se haarukka poikki kyllähän kyllähän minä olen sen hyvin ja tehnytkin niitä vehkeitäkin
entäs semmoinen risukarhi tai äes
no sitä on sitä en minä tehnyt ole mutta kyllä minä sillä ajellut olen niin se oli sellainen halkaistiin hyvin oksaiset kuuset se oli ei sillä muuta tehty mutta se oli kun nyt kylvettiin se sitä piti - kaksi kertaa kyntämän se kynnettiin ristiin se palo kun se oli nyt palanut ensi kerran se oli ylöskyntö ja sitten toisen kerran ristiin ja sitten vasta sekoitettiin kylvettiin niin kuin se oli Laurin päivä just niin kuin tämä päivä kun niitä alettiin kylvämään ja se kaski se palo se kylvettiin melkein ensimmäiseksi aina sellaistahan se oli
kuinkas se kylvettiin se ruis ennen vanhaan kuinkas se ruis ennen kylvettiin
siinä täytyi olla sitten sanottiin sitkaimiksi se piti sillä viisiin kun ei siinä ollut mitään ojia ja sarkoja niin mitattiin askelten kanssa että ne tuli nyt niin kuin saran suunnitella niin kuin sarka pantiin sellaisia keppejä pystyyn sitten sitä osasi kylvää että ei kylvänyt kahta kertaa yhteen paikkaan ja niitä sanottiin sitkaimiksi sitten niitä keppejä niitä merkkejä
ruiskos se aina siihen paloon kylvettiin
ruis ruis oli ensimmäinen ja sitten se toinen oli kaura ja se on tämän paikan nämä oli sellaisia ohutmultaisia maita että ei nämä muuta kasvanut kuin sen rukiin ja kauran
entäs naurista
no naurista se oli sitten taas sitä en minä muista sitä aikaa kun ne nauriita se oli ihan yleinen sitten sitä on vieläkin täällä metsissä on sellaisia kuoppia sanovat ne on nauriskuoppia ne poltti oikein vasten nauris vasten sitä kun ei perunaa vielä ollut perunoita niin ne kasvatti nauriita sellaisia palonauriita
olikos se joku erikoinen sortti se palonauris
no oli se ei kasvanut naattia se kasvoi vain sitä juurikas se oli sellainen hyvin ohkainen ja makea hyvä
kävikös sillä viisiin koskaan että olisi kaksi naurista kasvanut yhteen
no onhan siellä ollut kaikenlaisiakin moninaattisiakin oli ja että on naatteja noin kolmekin oli niitä naatteja lähtenyt kasvamaan että mistä se oli sitten johtunut nyt siemenestä vai oliko se sitten sellainen luonnonoikku että
olikos niillä mitään erikoista nimeä niillä semmoisilla
no olihan niillä lapset nimitti ja lapset sai vissiin vanhemmiltakin jos oli kirjava nauris niin se oli Risto-niminen ja se oli Maijaliana se missä oli alapuoli valkea ja yläpuoli punainen kyllä niillä nimet oli lapset nimitti niitä sillä viisiin ja sitten se oli Anni mikä oli ihan punainen kaikillahan niillä nimet oli
onkos tattaria kylvetty täällä paljon
no ei ei täällä ole minun aikana mutta kyllähän täällä on ennen ollut tattaria koska on vielä on - tuossakin tuossa riihen takana siinä sanotaan Tattari-ahoksi siinä on tietysti ollut tattaria kasvamassa ja tuolla Riihiniemellä tuolla Palosenselällä siinä sanotaan Riihiniemenkärjeksi siinä kuului olleen sitten se oli tämän naapurin vanhanisännän aikana ja se sai sitten oikein sellaisen että harvinaisen sadon siitä tattarista että eihän sitä niin suuri ala ollut ja oliko se siitä saanut kolme tynnyriä sitten tattaria siitä pienestä alasta
minkähän takia sitä ei enää viljellä
no ei tällä paikalla oli jos ei Luumäellä oli
onkos se Luumäki sitten vähän sellaista että siellä olisi
no se oli sellaista niin kuin sellaisia korkeita mäkiä ja hietaisia mäkiä niin se kuulemma kasvoi sellaisissa hiekkavieruissa tattari sanoivat sen olleen en minä sitä nähnyt muista sitten kasvamassakaan nähnyt mutta sanoivat että kun saran päästä noin heilutti niin se se heilui koko sarka se oli tarttunut tarttunut toiseen
tehtiinkös siihen palon ympärille mitään aitaa
no aita ensin se oli melkein sitten kun se kerran tuli poltetuksi niin se oli aidanteko ja sitten se oli ne niistä - tai teloista eli niistä paloista mitä oli hakattu niistähän se aita tehtiin ja se oli niin vahva että niin että ne kesti monen monen monen aidan ajan että aina näkyy että tuossa se on taas telanen aidassa se ei mädäntynyt kun se oli nyt joka paikassa palanut hiilelle se juu
tehtiinkös sillä viisiin aitaa että olisi vain kaadettu puita päällekkäin
no ei kyllä ne teki tavallisen sellaisen ristiseipäiden kanssa tällä tällä paikalla tehtiin - oli sellainen tapa siinä aidanteossa että pantiin ensin on ne pariseipäät sitten ristiin pantiin keskipaikalle ristiseipäiden kanssa sellainen oli täällä tapa mutta jossakin muualla päin niin se oli vain että nuo pariseipäät oli ja sitten siinä seipäiden välissä oli ne varaseipäät ja se meni vuoroa sitten pantiin aina toiselle ja toiselle puolelle ja jos vahvaa aitaa sitten vahvempaa niin sitten pantiin kaksi varaseivästä että toinen - siinä yhteen pariin toinen toiselle puolelle toinen toiselle sellaista se oli
minkälaisia portteja täällä on ruukattu tehdä
no ei täällä ole ei siinä ollut muuta kuin veräjä paloissa ja minun aikana nyt niin se oli enempi vain - nyt on - jälkeenpäin ne - portit tullut käyttöön
mutta eikös maantielläkin ollut ennen vanhaan portteja
no Alaportti ja Yläportti sitten Alaportin minä muistan vielä mikä meni hovista sinne alas Törönmäestä alas sinne Kouvolan ja Haminan tielle niin siinä oli portti ja siinä oli sitten torppa ja se oli - hovin sen Forsténin ei tuota se oli sen von Daehnin - sen kapteenin aikana näet kuului olleen toinen portti siellä Törönmäen päällä siellä - yläpuolella missä se jyrkkä mäki on kun laskee sinne
ai siinä oli torppa siinä missä oli se Alaportti
niin siinä oli sitten ne lapset sitten avasi porttia aina ja sitten ne sai siinä rahaa sitten aina kun oli hyväntahtoiset niin ne pudotti aina rahaa sitten lapsille lapset tienasi siitä
minkäs takia sitä porttia siinä pidettiin
no se oli hovilla oli sellainen - sillä kapteeni se oli se oli sillä viisiin se oli arvomies se - Forstén von Daehn von Daehn kun se oli sen nimi - muistan aina tätä Forsténia nimittää Forstén oli taas täällä ruutitehtaalla kapteeni niin sillä oli viljelykset ja niissä ei ollut paljon aitaa niin se täytyi olla portti siellä maantiellä mikä se yhdistyi sinne Haminan ja Kouvolan tiehen ja sitten taas on niinkin minä en sitten muista mutta isävainajan aikana kun oli sitten niin täällä oli sellainen rasitus että oli joka vuosi oli se sanottiin transporttikyydiksi ryssän sotaväki se meni Huuman väki se meni Parolan leirille ja sitten kyläläiset piti viedä hevosten kanssa niiden tavaroita ja kaikenlaista että suuret - ja suuret roikat niin isävainaja sanoi vielä että - Kouvolassa ei ollut kuin sellainen vaihde ja siitä sellainen vahtitupa mikä hoiti sitten vaihdetta Kouvola oli silloin vaikka isävainaja oli syntynyt - kuusikymmentäyksi se vuosi ja se oli jo ehkä silloin eli nuori se oli sen kuoli kuoli isä ja hyvin nuorena että sen täytyi niitä sitten niitä sellaisia veropäiviä se oli niin kuin verona se transporttikyyti ja sitten taas syksyllä kun ne tuli - sieltä Parolan leiriltä tänne - Kyminlinnaan niin niitä taas piti hakea sieltä Utista eli tuolta Kouvolasta
se oli sitten ihan toisenlainen se verotussysteemi ennen
no oli ja sitten oli tämä oli ja niin kuin verotusta se maantienteko se oli talolliset tekivät minäkin olen ollut monessa paikassa tienteossa meidänkin oli minun aikana jo monessa paikassa oli sellainen yleinen maantienteko oli sitten Pourunmäen päällinen Saverolla siinä oli meidän tie se korkeampi mäki mutta sitten oli taas näitä tätä tätä tietä mikä menee - Hirvelästä Kaipiaisiin siitä tämä oli taas jaettu sellaisia taas paritsatie mutta sitten annettiin vieläkin tuli sellainen pieni palanen tietä tämä Utintie on sen kapteenin eli niin se kapteeni niin se teetti omalla omalla kustannuksillaan Pappilanmäeltä Uttiin sen tien ja ei sitä sitä ei tarvinnut mutta sitten kun se tuli valmiiksi se tie niin sieltäkin jaettiin sitten enäjärvisillekin palanen meidän tie oli Pärtön talon kohdalla mutta sitä ei ollut montaa syltä ei silloin vielä metriä ollut ne oli syliä
se oli ihan lähellä Pappilanmäkeä
niin lähellä miten siitä nyt olisi parisataa metriä - siitä pappilan kalliolta sinne Uttiin päin se ennen meni se Utintie täältä sanottiin mikäs siinä taas olikaan Pitsalmeen täältä ihan toisen kautta täältä Paasivirran kautta että ei sitten se oli se kapteenivainaja sen teki omilla kustannuksilla ei se siinä vaatinut mitään ja se oli hyvä mies se kapteeni sitten kun ne rupesi vaatimaan tätä Kaipiaisentietä nyt tätä Hirvelässä tänne Kaipiaisiin nämä - tämä oli niin huonossa kunnossa että kärryn ruhmukin että oli ihan siinä - niin syvää syviä raiteita ja sitten tuli kuntakokous isävainaja kertoi ja sanoi olleensa siellä kuntakokouksessa ne sitten vaati siinä kuntakokouksessa että vähän korjaisi tätä tietä niin tuo ne toisen puolen pitäjäläiset sitten sanoivat että tuota mitä ne paremmalla tiellä tekee kyllä ne siellä pääsee tulee kirkkoon ja ja tämä kuulemma on sellainen ratsupolku ollut ja siitä sotilasjoukot ennen kulkeneet siitä ne on rainannut sitten vähän sittenhän se on noin aina korkeammalle mäelle aina se tie menee niin se se sitten se kapteeni ne sanoi sitten ne tuolta puolen kirkon niin ne sanoi että ei sinne ei ne parempaa tie - tarvitse mutta se kapteeni oli sitten näiden puolella että tuota kannatti sitten että kyllä ne tarvitsisi ja saisi vähän edes korjata sitä tietä niin ne lähtikin pois ja uhkasivat sitten että he - panee kuvernööriin siitä niin se oli sitten kun ne oli mennyt se - vastapuoli sieltä - kuntakokouksesta pois niin se oli sitten sanonut että antaa nyt niille valittaa kuvernööriin me pannaan me siitä senaattiin minulla on siellä yksi tuttu herra sitten me voitetaan siellä veli oli siellä senaatissa se - viimeinen ministerivaltiosihteeri mikä se joutui sitten Bobrikovin aikana pois sieltä ministerineuvostosta kun se puolsi näitä Suomen asioita niin se täytyi mennä - Italiaanhan se sitten - oli kuollut
ai niitä oli niinkin kaukaa näitä teidän osuuksia kuin Saverolle saakka
no siellä oli jokaisen enäjärvisen tuo Lehtoon talo tuossa mikä on tässä tämä naapurin se oli Valkealan rajalta ensimmäinen tämä Lehtoon talo on kirkonkirjoissa ennen se oli ensimmäinen talo eli noissa nyt - sellaisissa missä kirjoja käsiteltiin koko pitäjässä ensimmäinen talo niin se oli Valkealan rajalla oli sitten sen talo sen Lehtoon maantie sellaista se oli siihen aikaa ollut
eikö se pitänyt vielä jotakin syyniä että onko ne
no - nimismies kävi syynäsi ajoi ajoi sen tarkasti ensin sitten jos ei se ollut kunnossa niin sitten piti piti mennä uudestaan ja sitten se oli vielä tämä - Saverontie sellainen paha juttu siinä kun oli se kapteenin se lasitehdas Saverolla ja siinä oli kova liike se sillä välillä ja se oli juuri se Pourunmäki siinä keskipaikalla ei se mäki meidän meidän ollut mikään niin hankala tehdä mutta ne mäen alukset ne oli kun sinne piti vetää sellaista muualta tuoda kiviä ja kaikenlaista mitä ne siinä - lasinvalmistuksessa tarvitsi sellaista valkeaa kiveähän ne toi hevoskuormittain silloin ei ollut vielä mitään autoja eikä muuta ajopeliä
eikös ne hiekkaa ja tarvinnut siinä
hiekkaa ja ja mitä ne mitä ne lie sitten sinne se kyllähän se oli kyllähän me siellä käytiin kun oltiin tienteossa kun ne teki niitä pulloja ne oli ne oli vielä saksalaisia ne puhaltajat
missäs se tehdas siinä oli
mikäs siinä on nyt siinä olisiko siinä seuratalo vai onko siinä kansakoulu sellaisella tasangolla tuolla puolella tietä siinä oli sellaista suurta - minä en ole nyt ihan äskettäin siellä käynyt että mikä kyllä siinä joku rakennus on se oli hirmu korkea ja musta kun sieltä kävi siinä ei ollut mitään ne savut tuli sinne sisään mutta sitten siellä ylhäällä oli sellainen niin kuin pääharja ja sitten sieltä alta pääsi se savu pois ja sanovat siellä oli niin kova kuumakin että sianjalat palvaantui siellä ylhäällä kun se piti olla sillä piti olla niin kova kuuma että se piti sulaa se lasi ja siellä paloi sitten puita mutta sillä oli sillä kapteenilla metsää minä - muistelen vähän että sitä oli kahdeksan tuhatta hehtaaria sitä mikä nyt on Kymi-yhtiön hallussa se oli sen hovin metsää
olikos siellä suomalaisia ja töissä
no oli siellä oli sitten sellaisia kun se tuota puhalsi ensin ne saksalaiset niitä oli sellainen suuri uuni ja se oli ympäri sitten ne puhaltajat ja sitten oli niitä sellaisia kantopoikia kun se tuli nyt sitten tarpeeksi suuri se pullo jo ja sitten ne pani sellaisen merkin nappasivat noin siihen kantaan ja siitä niillä on ne kantopojat niillä oli puukauha sellainen kun pitkä noita pitkä mihin ne sitten laski sen sellainen kupera millä ne vei sitten taas siitä ne piti nuorruttaa polttouuniin sitten ei olisi ilman se olisi palanut kädet jos sitten olisi käsillä kantanut kyllähän se ja sellaista - mukavaa hommaa katsella on mutta kovaa se kuului olleen niille puhaltajille ja kuulemma sitten ei ne kaikki pystykään sitä tekemään suomalaiset kyllä ne sitten viimeiseltä jo kuulemma oli suomalaisia ja venäläisiä täältä Karjalasta ne sanoi niitä sukkapelliksi sellaisia - kreikkalaisuskoisia mutta ne oli ei ne osannut venäjän sanaa sieltä rajalta Utrasta ja Pitkästärannasta ne oli siellä siellä oli ja suuret lasitehtaat niin siellä sieltä sitten tulivat tännekin kuka - joutui siitä työttömäksi eli muuten halusi tännepäin
eikös täälläpäin oli ollut lasitehtaita muuallakin
no olihan se ennen - tuolla Inkeroisissa kun ne - maitoa sinne Pietarin keisarin aikana vei pullomaitoa niin näille täytyi tehdä lasitehdas sinne missä - sitä en minä tiedä missä se on mutta onhan niitä pulloja vielä näkyy ne oli vähän korkeampia mitä on nyt noita - pöytäviinapulloja ja lyhkäinen se kanta
ai Inkeroisen tehtaan pulloja
- niin Inkeroisen täytyi näille tehdä niin meijerin tehdä se lasitehdas laittaa kun ei sitä sitä tuli maitoa niin paljon että ei sitä mutta siellä oli sitten hyvä menekki sillä maidolla Pietarissa ja sitten kävi oli kuulemma - minulla oli eno eno sieltä sieltä Liikkalasta niin se oli niitä -- johtomiehiä ja oli aina niissä kokouksissa niin kertoi sillä viisiin että sitten se oli sitten sellainen näyttely vai mikä se oli että tuota Italiaa kuka osasi nyt valmistaa parasta nyt sellaista maitoa joka nyt kestää ja niin se oli kuulemma saaneet ensimmäisen palkinnon ja ne sitten se meni sitten venäläiselle vaikka se oli täällä tehty se maito ja ne pullot mutta se ottikin se keisarin - nyt siihen aikaan sen omiksi - omaksi kunniakseen sellaistahan se oli se oli se minun eno oli tämän kertonut tätä justiin tätä tapahtumaa
se ei tainnut olla kovin montaa vuotta se Inkeroisten tehdas pystyssä
niin se meijeri kyllä se oli se
niin se lasitehdas
jaa niin ei se ollut ja siksi kun ei se nyt oikein ollutkaan kauan kestänyt sitten kun tuli se vallankumous ja keisarit hävisi ja ja sitten tuota sinne saanut mitään kaupaksi enää sanoihan ne sitten vielä se enohan se kävi siellä Pietarissakin niiden maitoherrojen kanssa yhdessä siellä niin sanoi kyllä ne oli niin hyviä ne keisarin eli nyt sen aikaiset ne päällysmiehet että ne sitten tarjosi tavaraa kaikenlaista ja ne tiesi jo että mitä - tulee mitä seuraa nyt siellä Venäjän hallituksessa että saada vain että ottakaa vain tavaraa ei ne maksa mitään kun vain että tuota kyllä Suomessa on tyhjiä riihiä että vetää täysi tavaraa mutta sanoi eihän sitten kukaan ymmärtänyt sitten tehdä niin suuria kauppoja sanoivat sitten kun oli niitä venäjänpuisia luokkeja sanoi ottakaa edes yksi vaunulasti - näitä luokkeja ne oli ja sellaiset suuret kauppiaat niillä oli varattu sitä tavaraa niin paljon ja sitten kun se ne tiesi että mikä siitä tulee nyt siinä Venäjän hallituksessa että se muuttuu
tiesittekö oliko näissä naapuripitäjissä mitään lasitehtaita
no ei en minä tiedä ei täällä en minä muuta tiennyt mutta tämä oli nyt ihan viimeisiä aikoja tässä tällä vuosisadalla tämä Inkeroisen se meijerin lasitehdas sieltähän ne jostakin sieltä Liikkalan ja siellä hietakuopassa siellä oli sitten ollut se enovainaja se sanoi sillä viisiin että hänhän sen vielä löysi sen paikan mistä - missä oli sitten sellaista santaa joka se piti olla jotakin sellaista rautapitoista santaa kun hän pani sen sellaisen raudan mikä antoi merkin niin sanoi siihen kun tarttui niitä sitten sellaista santaa sen raudan ympäri niin että niin se se olikin hyvää se aine sitten olisi ollut siellä vaikka miten paljon mutta se ei ole kestänyt kauan se lasinteko - pullonteko ne on nyt sellaisia pulloja että vähän suurempia ne taisi olla sillä venäläisellä mitalla mikä miten suuri se lie ollut että ei se suurempi kuin puoli litraa
eikös tuolla Miehikkälän puolella ollut ja joku lasitehdas
on Kalliokoskella siellä kuuluu olevan olleen - sellainen kuin joka - jossa tehtiin noita ikkunalaseja kuuleman mukaan minä en ole siellä käynyt mutta niin se on täällä Virolahdessa
ja Karhulassa on vieläkin
niin no Karhulassa on vielä ja Karhulassa on vielä sillä viisiin että ne on ne on vissiin nyt jo hävinneet täältä Turpaalta kun se paloi se tehdas siellä oli sellaisia - suuria - sillä - eikä tuota -- Palmberghan se oli se insinööri sillä oli iso kasarmi niin se oli sen hallussa ja sitten mestarilla oli taas toinen kasarmi ja kapteenilla oli sillä - mikä se oli mikä se sitten tarkasti sitä ruutia tämä Forstén sillä oli suuri rakennus ja ne vietiin kaikki sinne Karhulaan en minä - siitä jäljemmästä vielä minä olin nyt sellainen jo että olin aikamieheksi tuleva kun - isän kanssa käytiin siellä niin ne on ne rakennukset siellä ylhäällä niin kuin täällä Turpaallakin niille ei ole mitään tehty muuta kuin muutettu vain sinne mutta tietystihän ne nyt on jo hävinnyt sitten ne oli - sellaisia hirsirakennuksia hirmuisista hirsistä
kuulittekos että Kotkassa tai Kyminlinnassa olisi ollut lasitehdas
se oli Karhulassa se oli ja siellä oli näitä enäjärvisiä se oli vielä siellä - töissä Mikko Rämä käytiin vielä silloin kun me sen isän kanssa käytiin minulla oli eno ja siellä niin - se eno kutsui sinne se oli Sunilassa kantamassa niitä kun ne ennen piti - miehillä miehissä kantaa ne lankut sahasta sinne minne ne laitettiin sitten taapeliin niin sitten käytiin vielä sen Mikko Rämän se oli siellä lasitehtaalla töissä Karhulassa
mitäs työtä se siellä joutui tekemään
no se oli vain ei me tiennyt oikein se oli jo niin ikämies että ei se puhaltaja ollut jotakinhan siellä sitten oli se oli taas sellainen suurempi tehdas kuin nämä
ai se oli ollut jossakin lankunkantajana
niin se minun enoni oli se mutta se Mikko Rämä se oli täältä Enäjärveltä kotoisin vanhoja vanhaa - Rämän perää vielä ehkä ollut miten monessa polvessa se lie ai ai sadan - sata vuotta nyt eteenpäin niin ne oli ihan että samaa numeroa Rämiä mutta siinä oli niin paljon niitä poikia että tuota ne myi sen se joutui sellaiseen sanottiin ennen kurikkaan kun talo hävisi velasta se nimismies tuli ja myi sen talon nyt pakkohuutokaupalla niin se oli ennen sitten sanottiin se meni kurikkaan se talo
kävikös sellaista - useinkin täällä
kyllä sitten oli toinen talo ja se nyt ei ollut sitten ihan kurikkaan mennyt mutta se oli minun äitini isä oli sen osti se missä on nyt Puhakka asuu Puhakan se on se autokuski missä on ne - olettehan te vissiin käynyt ehkä nähnyt sen oletteko käynyt Enäjärvellä se on tien vieressä se niin sen talon ja se oli sillä viisiin ja se rupesi menemään sitten siitä kurikkaan mutta sitten se äitini isä meni ja huusi sen veljelleen sen talon sellaiseksi ja se maksoi kahdeksan sataa siitä olisi siinä - Simolassa ollut sitten sanottiin Simolan ukoksi se oli sitten hionut niin että kyllä hän sen ottaa mutta se kyllä se oli niin kuin minun vaari eli isoisä se mikä sen sitten huusi kahdeksan sataa niin ei Simolan ukko saanut enää suutaan auki se oli jo niin suuri ja se oli lähes kolmesataa hehtaaria se pinta-ala että sellaisessa sellaisia oli ne talojen hinnat ja ennen
tämä taitaa olla vanha kylä tämä Enäjärvi
no onhan se mutta tuota sitten ei nyt tulikohan sitä silloin kerrottua sitä sen mitä ne kaksi vaaria sitten kertoivat että isonvihan kauhujen aikana siitä on nyt satoja vuosia kun ne kasakat tämän hävitti tämän Enäjärven kylän yksi vanhapiika se oli riihen uunissa säilynyt ja sitten tuota se oli ihan autioksi jäi ja tuo ei se niin suuri kylä ole se kuulemma oli tässä Enäjärven rannassa ne on ne talot ollut ja nyt näistä nimistä vähän niin kuin viittaa siihen että niin kuin Rämät ja Sorsat ja Villikkala että ne on tullut sitten muualta ne Valkealassa on Rämät sekä Sorsan Sorsan numerot ja kylä ja Porvari se on Porvoosta pitänyt tulla niin se viittaa vähän näistä nimistä niin kuin siinä olisi perää kaksi ne oli Simolan tuo Harjun Matti ja Perilän Esa kertoivat sitä sillä viisiin
mistäs te olette kuullut että Porvarit olisi Porvoosta
no se nimi viittaa siihen nyt siitä kun se on nyt niin kuin Porvoo ja Porvari - vähän niitä nimestä että se - ajatella vain niin että olisiko sitten sillä viisiin ollut ja se Villikan numero siitä Villikkalasta
ai niin kuin Elimäeltä
niin Elimäeltä että kun tämä on autio kylä ollut niin niitä on sitten ollut tulijoita siitä taas jatkamaan sitten talonpitoa ja on sittenkin se on sillä viisiin se on tällä kohdalla mutta se on ja niin vanha tapahtuma että tuo ne oli siinä järven rannassa kuulemma se - ensimmäiset talot eli ei niitä nyt niin montaa taloa ole tainnut ollakaan ja ne oli jäänuotalla ollut tällä kohdalla oli sanotaan Kotkanniemeksi ja siinä upposi koko ne nuottamiehet liika heikolle jäälle menivät ja sieltä menivät toisiaan auttamaan ja kaikki jäivät sinne ehkä kymmenkunta henkeä mutta se on ja niin kaukana että ei sitä enää minä tiedä että muistaako sitä mutta mitä isävainaja nyt siitä kertoi niin minun se se on vielä minun muistissa ollut se kertomus siitä
mistähän tämä Enäjärven nimi on tullut
no sitä en minä tiedä oikein sitä mutta täällä on Enäsuo on ja tuolla se on siellä Kelkan ja Saaramaan välillä Enäsuo iso suo että mistä se sitten alkujaan siitähän se vissiin johtuu se Enäjärvi ja Enäsuo
mitähän se enä tarkoittaa
no en minä sitä ole ja siinä ja tiennyt mitä siihen
minkä kokoinen suo se Enäsuo on
no se on suuri se on oikein niin isonlainen suo mutta minä en nyt sitten - niitä - määrää -- tiedä siinä että mutta sitä on niin monen talon ja monen numeron hallussa sitä Enäsuota se menee täältä Kelkalta Kaipiaisiin asti ja sitten tästä että siinä on satoja hehtaareja se näkyykin - Kaipiaisiin kun minä en tiedä että näkyisikö nyt enää - vaunun ikkunasta mutta sen lakea suo niin se näkyi kun katsoi siitä Peltolan talon kohdalta niin se näkyi se näkyy se suo Kaipiaisiin ja se menee siinä Saaramaalle ja tänne Kelkalle asti oli sitä siinä alaa
ai nämä on sitten niin kuin sen vanhanpiian jälkeläisiä kaikki vai
no ei ne sitä ei ne sen jälkeläisiä pitäisi olla sitä ei tiedä oliko sillä mitään jälkeläisiä olikaan mutta että ne on muuttanut mutta minne se sitten se vanhapiika siitä joutui sieltä riihenuunista kun se säilyi yksinään siellä sellainen kertomus se on niiltä kahdelta vaarilta mitkä sitten
puhuttiinkos sellaista että olisi ollut koirankuonolaisia ennen vanhaan
no olenhan minä kuullut sitten kerrottavan mutta en minä mitään mutta että on vain mainittu on sitten koirankuonolaisia
minkähänlaisiksi niitä puhuttiin
no ne nyt haasteli siitä kaikenlaisia siitä% sitten toisia sanoivat lintukotolaisiksi ne kuulemma sitten oli niin pieniä että pieniä ihmisiä että ne oli vanhoja mutta ne oli vain niin kuin lapsia kooltaan vanhat kertoivat sillä viisiin
ja haltijoistahan ne puhui ja
no haltijoita oli nyt eikä se ollut se oli jo ihan tuhma joka ei ollut mitään nähnyt se ei tiennyt mistään mitään ja sitten noita oli niin kuin niitä ajoi mitä - milloin mitäkin ajoi - yöllä painajainen sellainen ja sitten ne valitti että jotakinhan sitä tapahtuu taas kun minua yöllä - ajoi painajainen niin että että en saa saanut hengitystäkään sellaisia juttujahan niillä vanhoilla oli
eikös hevosta ja ajanut joku painajainen
oli hevonen tuli kuulemma niillä - läpimäräksi että tippui - karvannenästä vesikin ihan tippumalla tippui mutta nykyinen tiede taas että ei se se ei ole mikään tauti eikä muu mutta tuo se oli ensin olivat hyvin huonoja ja sitten kun rupesi olemaan saamaan ajoivat pitkiä rahteja ja antoivat kovasti suurusta niin silloin siinä tuli sellainen ähky ja se pani ihan -- tippumaan veden ja tautihan se tavallaan oli sekin se tuli äkkiä sellainen liika vahva ruokinta ja se oli ja tämä että nyt on tämä jos vielä sitten kerrotaan sitäkin kun tältä paikalta ja Kaipiaisiin kaikki puutavara piti ja hevospelillä ei sitä silloin autoja ollut kun minä minä nuorena olin hevospelillä se oli ei sitä päivää kotona nähnytkään talvella se oli pimeällä sitä oli viiden aikaan jo lähdettävä hevosta syöttämään ja kiireesti kun hevonen sai syödyksi metsään ja kaksi kertaa kun ajoi niin ei sitä päivää nähnyt se oli jo illalla taas tuossa joulun aikana pimeä kun takaisin tuli ja sitä teki jokainen
ai Enäjärvelle saakka
sitä oli Kaipiaisiin
tai niin Kaipiaisiin saakka
niin - niin se oli se on kolmetoista kilometriä olihan se nyt vähän lyhentynyt jonkun yhden kilometrin kun se meni sitä sanotaan Myllyniityksi koululla mikä se on se lakea mistä se sähkölinja menee se talvitie meni siitä ja sitten sanottiin Verjäsillaksi mistä se nousi taas sitten siihen valtamaantielle juu
eikös siellä Kaipiaisissa ollut ja siinä maantiellä jotakin porttia
no onhan se oli se Rautatienportti se oli mutta eihän täällä se oli niin siihen aikaan nyt niin pieni liike että ei sitä siinä ei ollut just vahtia jos se oli kiinni niin se hevosmies avasi auki ja se jätti vaikka aukikin ei se ollut mikään mutta olihan se siinä rautatiellä sitten se linkkoportti mikä tuli junien aikana siihen eteen sellainen - sellainen korkea se oli kahden puolen tässä oli ennen kun junat postijunat tuli vastakkain tässä Kaipiaisissa ja ne seisoi siinä kaksikymmentä minuuttia vai oliko se kaksikymmentäviisi ei ne ihan puolta tuntia ollut sitten siinä oli puhvetti sanottiin siihen aikaan puhvetiksi se on ravintola nykyisellä nykyisellä kielellä täällä sitä puhvettia enää kukaan ymmärtääkään mitä se on sieltä sai sitten viinaa ja mitä halusi olutta ja siihen aikaan kun ne junat tuli siinä muuttui kone siinä oli niin iso talli että oliko siinä kahdeksan konetta siellä sopi siihen talliin ja sitten oli se venkikuoppa missä kierrettiin sitten kone ympäri se yksi mies veivistä kiersi niin se lähti se taas se hollasi sitten mihin - kiskoille se tahtoi mennä se ja siinä tässä muuttui aina sitten kone - postijunaa juu
Kaipiainenkin oli silloin toisenlainen kuin nykyisin
juu se oli - suurkaupunki suuri - liike silloin oli sitten tästähän se kuuleman mukaan jo kaksi linjaa kävivät Kotkanrataa toinen meni tuolta puolelta Haapalan puolelta ja toinen tästä maantien toiselta puolelta tuolta suonrantaa linjat kulkivat mutta sitten ne sai ne tehtaat sen vallan sieltä kun ne jo tiesi että sinne tulee suuri kun oli se Kymen kosket siellä ja suuret liikkeet että se siitä muuttuikin että tämä jäikin vain se tuli se Kotkanrata eli nyt Savonrata tässä on vielä tässä naapurissa minä olin oli tuota kun minä olin nyt nuorena niin sellaisia miehiä tuo sanottiin Salmelan Mikoksi jotka oli sitä - Savonrataa tekemässä ja se vielä kertoi sitten jos olette oletteko te kuullut sitten vahvaa miestä sitä Haaran Paavoa mainittavan niin sanoi se oli siellä yhdessä yhdessä - töissä missä mekin oltiin se vahva mies Haaran Paavo
minkälainen mies se oli ollut
no vahva se oli ollut sanovat ei se - no nyt tuli niitä - sellaisia lankkukuormia vastaan jos ne ahdisti noin että väkisin väistyvät niin sanoivat ei se otti muu takapuolesta kourin kiinni ja heitti sen takapuolen tien sivuun ja sanoivat se nosti ne oli nyt sellaisia siihen aikaan nuo - aitat ja että ei ollut - muuta kuin yksi aitta hirsistä ne oli tehty että se näytti sitten sitä voimaa siinäkin että sen kuin nosti ja otti hatun ja pisti sinne nurkan alle ja taas lopsautti takaisin ei siinä otapas pois ja sitten se Mikko kertoi sitäkin että se oli nyt se Mikko ja nuori silloin kyllä sillä -- vaimo oli jo kun tuota menivät pitoihin siinä - ja ne vihasi vähäisen ne - naapurikylän nuoret sitten niitä - ratamiehiä että tuota työmiehiä niin se tuota se tuota tuota sitten lähti se Haaran Paavo sinne ja sitten kun ennen oli sillä viisiin että talli talli oli tuossa ja aisat oli siinä pystyssä siinä tallin nurkalla aina useampia aisoja ja siitä se Haaran Paavo oli mennyt ja sitten sinne pitopaikkaan ja ne oli sitten meinannut ruvennut ajaa pois mutta Haaran Paavo ottikin aisan ja pökkäsi poikki kahdesta kolmesta kohtaa ja antoi aina toiselle niitä pätkiä itse otti siitä sen rautaperän niin eivät uskaltaneet tehdä mitään ajaa pois ainakaan sellainen se kuului olleen se
eikös se ollut jostakin Jaalasta vai mistä se oli
niin - täältä se on onko se Iitistä vai Jaalan sieltä se oli on siitä ollut kertomuksia nytkin vielä siitä - noissa kirjoissa kuulusta miehestä Haaran Paavo
olikos täälläpäin ollut muita voimamiehiä
no eihän täällä nyt erikoisia sellaisia sellaisia ole niin kuin se Haaran Paavo oli mutta onhan täällä nyt ollut sellaisia tavallisesti vahvempia joitakin sitten että joka oli - noita ratakiskoja ja viskellyt noin keskeltä ottanut ja heittänyt kauas niin ei se enää ja huono ollut se oli tuolta Kitulasta sanotaan Kitusen Anton se on ollut jo tännehän se - tuli tänne Sippulaan osti niitä silloin kun ne jakoivat sitten Sippulan hovia niin se osti ja siitä tuon talon siellähän se on missä on Tanin seppä siinä sen naapurin se Kitusen - se on kuollut jo ollut kauan mutta niitä poikia sen on niin sanoivat ne olisi ja - sitten tuolla ne oli sellaisia kirvesmiehiä ja ne oli ja jossakin pidoissa täällä Kaipiaisissa se teki sen Keskiverin - taloahan ne oli veljensä kanssa hakkaamassa rakentamassa niin ne olisi sitten - antanut antanut selkään niitä mutta se oli molemmat sitten ottanut siitä radalta ratakiskoja ja heittänyt sen niin se taas pelastui taas sillä niin kuin Haaran Paavokin aisan katki kyllähän niitä ennen oli vahvojakin miehiä
olikos näiden kylien välillä koskaan mitään tappeluita
no sitä olikin sitä oli kun minä olin nyt - sellaisen siinä kahdenkymmenen - niin se olikin niin pahat välit melkein joka nämä Hirvelä ja Enäjärvi nämä oli etenkin sellainen tuosta Haapasillalla sanottiin Rajalan Anttonin häät oli niin ne ajoi meidät pois silloin olihan meitä ja kohdin suuri sakki mutta ne oli sitten oli hirveläiset oli kaikki siellä vielä osat sippulaisiakin niin me lähdettiinkin siitä vapaasti sitten taas on nuo metsäkyläläiset ja liikkalaiset ja hirveläiset ne oli pahoissa väleissä sitten oli se oli tuosta naapurista oli yksi veljrs että tuota Liikkalassa meni ottopojaksi ja sitten sen emäntä - kertoi että - ennen oli se oli taas minusta paljon vanhempi että minkälaista ennen oli kylien välit että kun Savimäkelässä oli pidot ja sitten tuota tuli metsäkyläiset ja hävittivät koko pidot ja sitten oli aina kylässä oli joku sellainen yksi mikä joka oli sitten sellainen haka mihin ne sitten turvasivat ja se oli sitten minun enohan se kuului olleen eli oli mutta minä en sitten se kuoli jo ennen ennen kuin minä sitten tulin tuntemaan Seppälän Simon sitten se Seppälän Simo tulee tallaa jo Savimäkeä ylös kun metsäkyläiset tanssii ja pelaa siellä pidoissa ja pöydät nurin ja kaikki siellä mutta se ei se Simo meni sinne ja veti sormikkaan käteen ja siellä oli sitten parahudellaan niin kuin ennen oli takkoja eli totto totoksi sanotaan tällä paikalla ja siinä paloi sitten tervaisia tervaksia eihän sitä paljon muuta valoneuvoa tarvitakaan - tansseissa pidoissakaan se oli ottanut sieltä kekäleen kouraan ja kun se oli huidellut sillä oikein ympäri tupaa ja sanoi sitten se se oli tuo Esalan Eevastiina mikä minulle kertoi että tuota oli Savimäkelän tupa oli kuin helvetti se oli savua ja säkenettä niin täysi niin että ja sitten taas - metsäkyläläiset otti taas lojon ja sitten ei taas muuta kuin liikkalaiset rupesi tanssimaan ja pitämään pitoja siinä sellaistahan se ennen oli
olikos näiden pitäjien välillä koskaan mitään
no ei ei minä sitä ole tiennyt ei ne oli vain sellaisia kylänvälisiä ollut
olettekos koskaan Kannusjärven variksista kuullut puhuttavan
no olenhan minä vähän sitä kuullut mutta en minä niitä oikein enää muista kertoa että - sata varista on Saaramaalla ja tuhatta Turkialla ja muut kaikki Kannusjärvellä sellainen sellaisen sananparren minä olen kuullut onhan siitä jotakin niistä Kannusjärven variksistakin kertomus mutta minä en oikein enää muista sitä niin tarkalleen
onkos siitä ollut puhetta että niitä olisi jotenkin jaettu niitä variksia
no kyllä siitä oli jotakin mutta minulta on se unohtunut että se on niin harvoin tullut sitä enää muisteltua ja se on niin nuorena sen mitä minä sen ensin - olen kuullut sitten että muuta mutta se sitten jäi - minulle että sata varista oli Saaramaalla ja tuhatta Turkialla ja muut kaikki Kannusjärvellä
eikö siellä Kitulassa ollut Korppeja
niin siellä oli Korppikin ja sitten - tuossa Palosella oli Talonpoika ja sitten tuolla onko se olikos se Virolahdesta vai mistä se Kuvernööri kun ne oli yhdessä tukinteossa täällä Haapalanmetsässä kun se sitten etsi sitä Kuvernööriä se Talonpoika se oli nimi Kuvernööri
onkos näitä koskaan matkittu näitä vehkalahtisia kun siellä on vähän toisenlaista se puhemurre
no eihän ne ihan niin näillä ei ole nyt mitään niin suurta tekemistä ollut keskenään näille vehkalahtisten
eikös se jo vähän muutu siellä Vehkalahdella
niin on se se on se r-kirjain on niin melkein useassa missä vain l-kirjain on niin se on aina r-kirjaimella se sana
eikös se ole täällä Sippulassakin jo vähän eri kylissä erilaista
onhan se onhan Myllykoskellakin jo toisenlainen - puheenmurre kuin tällä paikalla ja Liikkalassa on taas ja tuo Liikkalan sanoivat öylöön tällä tällä paikalla sanotaan eilen öylöön ja öylöön se oli Liikkalan juu
entäs sitten tuolla Saaramaalla
no siitä en minä niinkään on on niillä vähän eroa niilläkin Saaramaalla se menee vähän niin tavun niin loppuun asti ne sanoo
mitähän eroa siinä on sitten siinä Viialan murteessa ja Enäjärven murteessa
mie mie ja mitä siinä on jotakin on siinä sellaisia lyhkäisiä mie
kuinkas täällä se on
minä
ja taas muuttuu kun mennään tuonne Luumäen puolelle
niin niin siellä taas muuttuu se minä olen niin vähäisen tätä -- tätä maanpintaa kulkenut että en minä oikein niistä niinkään muista eroa mutta onhan se onhan se ja kyllä tässä Vehkalahdellakin on toisenlainen kuin tässä Sippulassa puheenmurre
muistattekos te sellaista että siellä Viialassa olisi ollut joku tietäjä ennen
no kyllä minäkin jo minuakin on käytetty siellä sen luona Lehtisen mummo se kuulemma oli hyvin että se tiesi että täytyy isävainaja se - kävi minä olin sellainen hyvin että - vähän muistan sitä mutta jotenkin turposi noin että nuo lihakset että se ja sellainen vaivahan se oli mutta kyllä se siitä parani parani että jotainhan se sitten antoi viinaahan sitten piti olla sitten että mitä se mitä piti antaa sille ja sitten sen sai siitä takaisin mutta paniko se sitten mitä sekaan siihen
kävikös täältä muut
kyllähän siellä kävi ennen kun ei sitä ollut niin sitten tohtori ja lääkäri niin siellähän ne enempi luottivat siihen olihan se sanottiin sieltä Viialasta se oli sen veli oli sanotaan sanottiin Simo Tapolaksi ja sen veli oli täällä Palosella se oli sellainen kivimies niin tuota se kertoi tässä kun se meni veljelleen niin se aina kävi tässä meillä sisässä niin tuli sitten puhe kerran siitä ja toiset sitten ei sitä uskonut ja toiset uskoivat ja sitten tuota se sanoi sillä viisiin että kyllä hänen tähän täytyy uskoa että tuota hänessä oli paiseita kun tuli että niitä oli sitten niin että ei tahtonut oikein sen kun että ei se niistä tahtonut päästä eroon ja sitten hän meni sitten sen Lehtisen mummun luo niin se sitten teki ne voiteet ja sanoi että tuota nyt kun menet kotiin niin älä katso taaksesi ja älä naura no hän sitten meni mutta - sanoikos hän sitten meni siinä Suolasenkalliolle ja kun hän - vilkaisi taakseen ja kun häntä nauratti ja hän nauroi sitten oikein yksinään siinä ja kun sitten kun hän voiteli niillä voiteilla niin sanoi sitten kun niitä tuli niitä paiseita että niitä oli kolmekin päällekkäin hänen selässään sanoi sitten hän meni uudestaan sinne niin kun hän avasikin oven auki niin se sanoi se että vieläkö nyt naurattaa niin tuota sanoi sitten - hän taas otti sen oikein toden kannalta ja se teki ne lääkkeet ja sanoi heti hän parani niillä että kyllä - kyllä hänen täytyy uskoa että kyllä se jotakin tietää että
eikö sen takia ja käyty tietäjissä jos jotakin oli hävinnyt
niin sellaisiahan se paljonhan siitä kuulemma on sen tekoja minä en niin kaikkia muista olihan se jotenkin sitten - piti olla viinaa viinapullo ja sitten oli kaksi sellaista nuorta poikaa ne - tämä on ja vain sellainen kertomus siitä menivät kokeilemaan sitten että vieläkö ja ne ryyppäsikin sen pullon että se oli jo vähempi kuin puolillaan sitten itse ennen kun menivät niin sitten kun ne oli antaneet antaneet sitten sen pulloonsa ja se oli siitä katsonut sanoi että että enpäs nyt tuota juonut kaikkea kun näin vähän kerran joitte että kyllä sillä jotakin sellaista tietoa oli
käytiinkö sen takia että olisi joku ihminen hävinnyt jonnekin niin kysymässä
no ei no kyllähän siellä kävi kaikenlaisia kaikenlaisissa - tapahtumissahan ne ennen kävi sen luona ja toiset sitten uskoi ja toiset ei uskoneet sitä ei ne mikä sitä sitten tietää mutta sellainen erikoinen voimahan sillä sitten piti olla mutta kyllä se minulle ja - mitä minussa oli vikaa lapsena minä sitä nyt niin muista mutta että kyllä se oli minunkin oli parantunut niistä - sen lääkkeistä mutta olihan tässä Kaipiaisissa sanottiin Moinilan Kaisaksi niin tuota se oli ja minä olin ja sellainen pieni nuori että nyt muistan --- hyvin muistan sen niin siitä minulla oli isäni eno - Taavilan talossa siellä Rautojan siellä metsän ääressä ja siitä oli kuollut aina noita lapsia hyvin usein monta lasta niillä se oli sitten kerran ja tullut - tupaan ja sanoi nyt Taavilassa taas kuolee yksi joku käy niin ruumiin haisu ja sitä oli kilometri sitä väliä että käy niin ruumiin haisu ja ja se oli niillä hetkillä se oli kuollut sitten se että sillä oli ja sellainen - erikoinen vaisto ollut Moinilan Kaisa se oli nimeltään tänne ei saa nyt valoa
mikäs se oli se Moinilan Rossi
en minä sitä oikein oikein siitä
olettekos sellaista sananlaskua kuullut että niin on kuin Moinilan Rossin silmä
en minä sitä ole kuullut olisikohan se täältä Moinilasta sitten ollut se oli se on niitä Rautojan taloja sillä oli torpan tila ollut ennen oli sellainen asetus että tuota kun ei vaikka oli - kaksi veljestä talossa ja ne jakoi niin sille nuoremmalle ei annettu kuin torpan tila ja vanhempi sai sitten sen päätalon sai se sillä viisiin sitten että se sai - siitä talon maasta maalta ottaa puita ja rakennuspuita ja polttopuita ja peltoa ja sellainen määrätty ala niitä oli tässä Enäjärvelläkin kolme mitä minä muistan kolme sellaista taloa torpan tilaa
käytiinkös missään muualla tietäjissä kuin Viialassa
no olihan ne käynyt täällä Pohjanmaalla mutta minä en tiedä ja sitten että vieläkö ne mitään - Pohjanmaallahan niitä kuulemma piti olla ja niitä tietäjiä sellaisia viisaita jotka parantelivat ja tässä - Enäjärven Villikan Vihtori se on nyt ja kuollut niin se kävi siellä Pohjanmaalla mutta en minä tullut se kerkesi jo kuolla ennen kuin minä sai kerkesin kyselläkään että mitä se nyt sitten oliko siitä mitään apua haetaanko kynttilä olisihan tuolla kynttilöitä
kyllä tässä näkee mutta täällä oli sitten vielä semmoisia ja taitaa olla vieläkin semmoisia parantajia niin kuin siellä Haapalassakin
niin se oli sitä sanottiin Paksuksimaijaksi Horpun Maija Horppuhan sen sukunimi on mutta - se oli sellainen tavallisen vankka ihminen ja tukeva niin Paksunmaijan nimellä kulki kyllähän se ja noitui ja teki mitä - lystäsi
ai se ja noitui
niin kyllä se noitui ja sitten oli toinen sanottiin Tassun Liisaksi ne oli ne oli sellaisia henkilöitä että tuota ne oli silloin kun ne tätä Turpaan ruutitehdasta rakensivat niin ne tuli sellaiseksi siihen aikaan ilmaantuvat niin kuin sellaisen yleisen naiseksi että kyllä ne taisi olla - sitten
eikös ne noilla yrittänyt vähän vahingoittaakin toisia
niin kyllähän ne sellaista pahaakin aikaan sai kuulemma saivat mutta tuota siitä tässä oli sanottiin Aholan Topiksi sellainen oikea venka haastelemaan se oli ja Haapalassa siinä naapurissa niin sanoi se kertoi sitten että ei se noitua osaa he - Esa-veljensä kanssa he joi sen - sillä oli sellainen viinakauppakin ennen sellainen niin kuin ennen vanhaan oli että se oli ja luvaton he joi sen viinat ja se uhkasi noitua mutta ei se meille mitään ruodannut
kuulittekos että jotkut noidat olisi keskenään jotakin ollut niin kuin sotajalalla
no ei ne tainnut oikein hyvällä sopia mutta enhän minä nyt - erikoisemmin mitään muuta ole kuullut mutta että olihan niillä kuulemma ollut sellaista hankausta keskenäänkin
niitähän oli kaikenlaisia lukuja
niin käärmeen luvut ne en minä enää muista sitä käärmeen lukua ja mutta isävainaja sanoi se oli tässä - Lehtoon talossa mikä on tuossa metsän takaa ennen siinä oli sanottiin Markka se oli tullut puuskaksi tuolta Luumäeltä se sitten paranteli ja - iski ennen kuin oli niitä käytiin iskemässä jos oli sellainen joku pakotus niin ja sitä sitten vedeltiin ja kuljetettiin ympäri paikkakuntia iskemässä kun ei sitä muuta tohtoria ollut niin sanoi että tuota sitten oli justiin se sama Rämän Mikko mistä minä nyt oli kertomus siitä mikä siellä siellä siellä Karhulan lasitehtaalla oli se oli vetänyt viikatteella ranteeseen ja siitä oli sitten tullut verta sillä viisiin siitä -